gaf tok ee wonek tokkit akkan worit gamaa, inama akkan fudati feda, inama akkan hadaa. Dub nam superhero tokkit gad bee. Naman yaa nam kun duffennan nek kan inamarra kab eteni dadin, nurra kabii naman yaa nek kun hanudibe .malinin ee nek kan yed nekkin it ijemme utale it dufee malkanii nam kanti worran issa fude uf kasa fude darbeteni nek kan tumette dabe, nam dibi deke woranee, ilman kasit woranee katika inama dabbe ijaj sun. dub nam kun shid ee shida tadursa jirt solve tadibi shida dibi iranan dufenii dub inaman gammi shangae.